Ana vatu yana bara ki mau akwa makka yinni mi la makka ni tuntu yarku fuli a ha jidda adani antu kati kash kash kash kash tun aɗani iƙa betu wal wala antu mu yar turam ta ka la madina to madina mah virkha kuralaga to mah ga lakwa masallaci gadeta jittu si kharawa ga mau ga chigaba ka addua ga chigaba ka maduwa ka istikferi ga chigaba ka bara butu ga bara akala hyel thaku ga mauri jirara ziyara jir mauri abauni jir ziyarta yirni jirmauri abauni jir ziyartu yini har ka jir su mauri akwa rauda kajir mauri akwa rauda kaga thawai annabi mohammadu sallallahu alaihu wasallam tuntu ga mau antu ga pula salamu alaikum ta thulaga salamani tunga hara raka''a suda kara hara sunatu ga har kara suɓula ama nyi laka na pula muga la makkani kara thawali annabi to yini adi ɗa kuwa naɓi tu gha pilala salamu alaikum tak thuwa daga salamu alaikum tuga hara achibutu ga jaktu haira la ƙarawa tunga chigaba ka satu ga harari muga tharumta ƙama raka'a suɗa tumga suɓula kajir siis ahaka makka sakahi jiraza madina toh masalaciyari adinatu jira lukwari kajir kal harami Kajir thrumta raka'a suɗa kajir ɓausi harami komi da komi kajir lukwa mota mafa di tuyar tharta tu yar mauri yar ku za madina tun yara ta thaku shiti yari da pula da laɓula kada jimta kini tun shili yaru na da labula kadara jimta kimi yarra khathur makka yarka marbwa yaru to dama motani adi khatu yaruwa shita da thuthata to tun marbwa yaru ta lubula kara sam ta imi tuta lubula ta zuku ta sukwani tun mdalaka khasi kazi ata vir zinni antu inji natu yaru akwa motanni pulani zanwa diya viyinni tuga zai atan diya virzi kwatam antu ta pula kwatamur sum ɗavuya na'nya kwatamur muri shi kenan tuta pula kwatamur sim ɗuva na'nya mri to maulani babani akwa motanni tun babanin thata tun takwa nanti harami tun mda pitari ade paniwa alhaji ali maina ade pani wa maina yini adi vir pauwa antu mda na kanadi ala mdani tum mdazi antu tana virzi ala babani antu yarza madina antu yarsi aha makka to yarza madina antu yarsi aha makka antu yar akwa kir puyi kariyaru antu yar tura yara kukwa masallaci tu yar tura lukwa masallaci ka yar thurum ta ƙuma kayar thawa kamande Yar ƙaluwa harram shang yana ƙa lukwa yarara hara dawafi tung mdani tuta pula zi kafa tsari kula masallaci ni may may masallaci, akwa hara ba masallaci ni tun gabadaya haramir ni suduni ta hilantu ka chwi tim mdalaka hermani alhaji umar yameli tamau ka matu harami da suda tun ta sinta antu ta ɗaguli chivini asi mdani antu mda bwasala damau tum minti pal taktak tu hilantu haramin sudu ka chwi antu mda rajaktu mata lari tu alhaji umar ulapa tsanma a shamfa kri saka tsaɗafa wutu sutu ta bara harawa antu ta msi lakurni antu yar mauri antu yar kuri safa da marwa ka dawafi antu yar sa tham tham tu yar suɓuba sakatu yar suɓula hyel thaku ka kuthli kurimni tumda jaktu mafa haramin ka dangulumfari yindani tun chivini thuthafa antu yar fassi fu yar, safi antu ta tsin karsalari ɓin antu tsa mauri antu ta thawa yani abur iya kara yafe tura ki yafetu inya mantu ga hallini sudi tuga zamtaliwa amtu tsa pula awo ya bara kara yafetura to ƙathurur hyel thakuni ta de naza ka ɗazi ɗaziwa ballentana ga kwa dir hyel. Kakarni duna maula ka duna sal ƙasi da ɗaka mdani walani a yaɗulani to amma mdar kauye mburu mda pula cewwa viyini tu gah zi atani virzir kwatam kwatam ɗuvuya na'nya kwatamur mri to maulani adidir wa tunta 'yari ƙarari ta kwa tuwa amma tu yar lukwa mashiduni antu atake ƙamande kuthli kure lari ɓing yim antu tsa mauri ata ƙara maulari tsakwa bera tuba gari zamtah suwa antu tsa pila awan kara yafetura mautura komai ade kwa katina ka hyel yafetu mburu ai mbura kwa dir hyel dina daklaka azin kenan antu yara thuthafa a hyel thaku tadena zaza su hea tun ɗafamburu an dir katawa wami shansu antu ga zala hyel thaku tunta kariyari kanya wala nda na gal 'nya kulini mda ghalini ta myri mywa mda fultha'nya ta myri myhea muta ghal'nya ta naga, sulakawa ta fulta nya ta de ta nalaga sulakawa amma dufuni an dir ghitawa mah gah ghita tun hyel a tumta laga atake mu tadi tum talaga atake wa ka hankal ka hankal ta tumtalaga <hesitation> soda haka ka kowani mda hara hakuri kanya hyel thaku tsan pula kabur hara komadini kamya duniya yinni ka lahira sham mda sheri kamya hakuri